स्टेथोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो आपके हृदय, फेफड़े और आँत पद द्वारा आंतरिक रूप से उत्पन्न ध्वनि का सुनने में मदद करता है। एक उपयोग रक्तचाप की जाँच के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा पैसा में सबसे ज्यादा होता है। इसे शरीर की आंतरिक विन्द रचनाओं का स्वास्थ्य जाँच करी जाती है।